सब्जियन को अच्छो ग्रिल करण के लाए कुच्छ महत्वपूर्ण सुझावो को पालन हमे करण चाहिए ताकि उनको स्वाद पोषण बरकरार रखाए। सबसे पहिले ताजी और समान आकार की सब्जियन को चयन करे। ताकि बे एक समान तरीके से पक सके। सब्जियन को काटन से पहिले उन्हे धोए के अच्छी तरह सुखाए लाए। कहे की बे अधिक डबिंग ग्रिलिंग प्रक्रियान के बाधा डाल सकती है। इसके बाद सब्जियन को हलके में लपेटे ताकि बे ग्रिल तवा पे चिपके ना और ना सुनहरे रंगन को प्राप्त कर सके। और सब्जियन को हलके तेल में लपेटे ताकि ग्रिल पे चिपके ना। और ना सुनारो रंग प्राप्त कर सके। स्वाद के एलाए नमक काली मिर्च जड़ी बूटीया या अपनी पसंदीदा मसाले हम डाल सकत है। ग्रिल को पहिले गरम कर ले ताकि सब्जियं जल्दी से तरीके से पक सके। सब्जियन को सीधे ग्रिल पे रखाए ना ग्रिल ट्रे या फाइल को उपयोग कराए। खासकर च्चोटी या पतली सब्जियन को उपयोग करे। कुछ मिनट बाद सब्जियन का पलटाए ताकि वे दोनों तरफ से समान रूप से पक सके। और ना जलाए। ग्रिलिंग को समय सब्जियन को कस पर निर्भर कर सकत। जैसे गाजर आलू जैसी कठोर सब्जियन्न में अधिक समय लगत है।